Дар минтақаи мо хурдани панир на он қадар машҳур аст. Пас дар бораи панир кам маълумот дорам. Медонам, ки панир намудҳои гуногун дорад, мисли панири сахт ва мулоим. Панири сахт, монанди пармезан, таъми тунд дорад, вале панири мулоим мисли моцарелла нарм ва болаззат аст. Ман питзо бо пармезан хурданро нағз мебинам.